<hesitation> Ampola zagny voalohany tsy maintsy mande courant, de amin'ny ankapobeny interrupteur no mampande azy, pihiny izy pihiny indraiky de mirehatry, hamono azy de pihiny koa.